Nako ngoji inomo yang wo ojomo so i pengaruh nanga nanga ngomasa manege sinoto. Moi ma romanga ma romanga ketoko, sebab ketoko manege wo ojomo la akere meiya manege i sisiri nanga pokoro, nanga pokoro i sisiri bisa i pengaruh nanga ngomasa i pasala, manege ketoko. Nako sinoto, inomo yang wa ojomo i dadi ka sisiri nanga ngomasa i pasala manege ma romanga salak, salak manege la wo biasa ua wa ojomo na- nanga ngomasa jaga jaga i papasala jaga i pasala, nanga roese i siri, nanga pokoro i siri, manege ma romanga salak. Dadi ngoji aje to temo inomo yang i sisiri nanga ngomasa, i si pasala nanga ngomasa kai sinoto, salak de ketoko, manege.